Pelu tüta la früita, pöi apres la bütu ënt ün cuntenitur, pöi la frülu e lu bütu ënt ën bicier e lu bevu